Pues xicloñemajaw ñimoñoran ajañot yot barbacoa de waquesh pues yitprimer pues guanajaw guiñimos oxam olok lugar tedeltiambaj sajaw dequeñipela natiw shainabe huixalacajlok a este barbacoa maxiu make mi salsa natied naxiu sopa nakin sopa tonces miagualnajenza jaw desa pien pues guiñimo naran pela guiñimodarangu este comida aca pues de este natum maguey majaw guiñamod porque pues najaw najñe lo queñipelaj najchiu telandan kiambaj tpues quezqjau ñiemo ni pelanarangud xanad manjiet zajaw nambiolñubal y pues kelsajaw guiñimo narangu yque pues panchelu miagual loque ajoital comida angtiel pues gumaya canocacue y pues makebie y pues napateiajo y pues gummanduj miagual bucalad uakash para pues jaltiel que binagre jatzuma que limon y que miauald na gue awinal bocalad y wshorpaj paj juingane mi comida ñibeuanotkiquial de de matdiet o kial de barro s soy pues ague aran de que abet comida mafui majñe marangu guamayacush guallamilleu mi vidan maya cumiawan ajueitel comida ja najñe shunajñe shunajñe shu ballenabe tpues aguelanajau guiñemotd ñipela narajugt alrato baramque tiema que quesh la familia.